GPS fangalavagna azy tsy tsaroako tsara be ny fa GPS môlô kôfa itanao edy e misy karazagny ôhatra tômôbilinao ohatra nampindraminao ologno asiana GPS tomôbilinao ze tany andeanan'igny tômôbilinao igny zalah hitanao fogna igny niany zay raha azoko, GPS zany zany de enty hilocalizena plasindraha na plasin'ologno araiky hita izany plasy misy azy aketo izy io amy tô le raha tô.